عشان انضف التلاجة كويس اهم حاجة لازم اطلع الاكل اللي فيها. اي حاجة سواء اكل شرب اي حاجة مكشوفة اطلعها من بره وبعدها بمسحها بشوية مية وخل. اهم حاجة انشفها كويس قبل ما ادخل فيها الوصفة وقبل ما ادخل اي حاجة اتأكد ان ما فيش لا خل ولا بيكربونات ولا حاجة ممكن تضر بالناس.